Mi yadan be kare vulugo, mi borna mi vula. Mi sodan sarla petel be riga petel <hesitation> je mi bornata ha bandu am mi taska nastugo mayo mai. to mi borni sai mi diwa mi yolla nder ndiyam mayo mai MI vula sosai mi jartina bandu am hakkilo am Wala.